Ma arva, et tähtsä om püssüq rahulik ja mõtõldaq as'aq läbi ja hindäle söögiasjo varruq. <hesitation> Võimalusõl liikuq kohegi, koh om eelektrit, ja esiki ku ei olõq, sis egäsugudsõq akupangaq häste tähtsäq, <hesitation> karmanilambiq, kõik muu sääne.